Online harid qilishni yoqtiraman. Chunki hozirda online do'konlar ham judayam rivojlanib ketgan. Online narsalarni ham sifatlari yaxshilanmoqda. Shuning uchun uydan chiqmasdan online zakaz berish judayam mashhur bo'lib ketgan.